I agrafezy io zany da tsy ino fa fitaova ampiasay hanatambara taratasy maromaro. I agrafezy iô da mandefa agrafy <hesitation> ho an'ny taratasy izay ampiasay hanampia ireo taratasy ho voafandriky.